തന്ത ജ്നന, ഉന്ദു മന്ക്സന ജിവന തബഗി ദൈഥന്ദ। വന്പുനു പന്പുന ഉന്ജി ഏദ്ദ ജിവന അന്ദ ഏന്കല സഹി। സൈര നേവ് നേവ് തേഛ്നോലോഗ്യ് നേവ് നേവ് തന്ത ജ്നന ഔ। ബൈന്കര ഇമ്പോര്തന്ത അപുന ഏന്കല ന ജിവന അതു। ഇഥേ വദ ഓ ഏദ്ദ തന്ത ജ്നന അന്ദ ഉസേ വന്പുന। ഏരിഥു ഏന്കല ഏഗ്ദ അരോഗ്യ ബുക ആയുശ അവമന്ത। ജസ്തി അപുന്ദു ഏന്കല ഏഗ്ദ സിക്ശന അവമന്ത। ഥിക്കുന്ദു ഭുക ഏന്കല ബഗദ അപുന കേല്സന। ഏന്കല സുലഭത വന്പുനി അ ദിരേച്ത് തേഛ്നോലോഗ്യ്। വന്പുന ഉസേ വന്പുന്ദു അവൈന ഥുക്ക ഏന്കല ന। തിമേ ന വന്പുന സമയ ന വന്പുന ബൈന്കര ഉലിത। അപുന്ദു അവേരിഥി <hesitation> തന്ത ജ്നന ന। <hesitation> ഹലു ഉദ്ദേസഗല കേല്ലക ഉസേ വന്പിര। ഏന്കല വന്പിര ബലി ഏദ്ദ ഉദ്ദേസഗല ഉസേ വന്പുദു। ജസ്തി തേഛ്നോലോഗ്യ് തന്ത ജ്നന ത മിത്തേ ദേപേന്ദ। ഏരവലേ ഛ്ഹുരു ഏന്കല ജ്നന ഓല ച്രേഅതിവിത്യ്। ഏന്കല ജ്നന ഓല ഛുരു ഥലേന വന്പ ഉസേ വന്പുദു।